Yat yak tak ni wa tafa yak soa yak fitim sefa mau ya ya sa- sa ya sa- sa cef ya rasa fatak te enak ya lo'foly. ya lo'foly niuw faya hua ai'nin yau huti matik yak huti matik kaisa ya isap ya tabaka cef. cefa mau ya kayas ya pala waya ya sufi. ya fala waya sufi hua ai'nin ye lak sabung yak teba la waya <hesitation> yak tak leba bala waya ya lebak matik leu. ya lebak matik <hesitation> sefa mau ya ya mu hu way cef ima cef ya sof cef ya leku neiuw faya leu. ya leku niuw faya ya he lebak <hesitation> tipa sabun ya mau ya he lebak. ya lebak ya niuw wal cef yak hela dara nam yak kara ya ya yal niuw'al cef sefa <hesitation> mau ya su cef sefa mau ya niwal sef ya he lebak mati yak isap ya tabaka cef sefa mau bot'tua am ai. Am ai ya lo'to yak i'inam ya hua nak besan ne to ina mo ho hol'lo ya inai rasa fatak kua ya'san matik enak matik sefa mau ya haf'lei bakawa <hesitation> ya haf'lei bakawa ya rasa fata'kua enak matik.